Kuxena ko yaa na ko riin ngui ba ntha ko ya na thikuña na nua thade thuan thi cha nguarinthu kuthuchjuna ku yaa darikauba tharingi ba dachrje ba nguetha nixinxi kuthanchentha ko yaa ne ndachrje ba ncrii ba jana yaa ni nthia ko ya bayaa ba dinguii ba ntha nchixia ba ke thiban jatha nganji yua ntha xiruni rujina tha nichjan na ngiva ná runtha <hesitation> ntha tsju nueni ke xrain di'in ko yaa nthu xiruni na nii nague na tangui jiba dekee thiban jana jana chuxan ko thi kua nche na kuthuchjun na ko kunthachjentha.